عشان عدد كبير من الكتب، أبدأ ترتبيها حسب النوع مثل الروايات، الكتب العلمية أو التاريخ، بعدين ممكن ترتبيها بالحجم أو اللون حسب اللي تفضليه، وممكن ترتبيها على رفوف أو في صناديج جميلة و نخلي المكان مرتب ، وإذا في كتب ما تحتاجينها، ممكن إنك تتبرعين بها أو أو أو تبيعينها.